so mi yiɗi me heɓa ɗerewal yahhdu wonde leydi, mi fuf ɗai hawtuki ɗereji am, mi yahra na ɗe gure wakili'en maɓɓe, ngam mi heba biza.